هاي أخبارك ، عامل ايه ، إن شاء الله تكون مستمتع ف الحفلات ، يعني أنا اجوائي بحب الحفلات اوي فهكون مبسوطة أوي لو انت كمان بتحب الحفلات زيي <hesitation> بس طمني عنك ايه الاخبار وكده ، عرفني ايه أوضاعك و <hesitation> اوضاع حياتك عاملة ايه دلوقتي